Toh sohõ a n'ay hã no almaney wankan nda wankan gonda mo ize. To aiwo diyayaŋ ga almaney kulu gonda mo ize, a sinda wankan sinda mo ize da manci wankan dana no. Toh nidi mo wankan dana afooyaŋ iga dira ba i dana, iga di ingay binay ra afooyaŋ mo i si di ingay binay ra. Amma aiwo diyayaŋ ga almaney kulu, za beene kala ganda haw no, yo no, feeji no, hincin no, gwarŋo no, hay'fo almaney kul ra a sinda wankul kan sinda mo ize kal wankan dana. Afooyaŋ mo i ga hin ka mo ize jindau, mo ize ma dana. Nidi da mo ize ma bagu, nidi da mo ize mo bagu a kway si di. Toh amma aiwo diyayaŋ ga ikulu i gonda mo ize, a sinda wankul kan sinda mo ize almaney ra ikulu. Amma, wankan dana wo a dana dayno. Afooyaŋ mo ba i dana no i ga di ka dira moso-moso kala day i ma si mooru ka kway nangu mooro amma i ga ye ka bar-bare kayna-kayna ka windi nankan mey i ga windi i ma ye. Amma aiwo diyayaŋ ga almaney a sinda wankul kan sinda mo ize, za beene kala ganda i kul gonda mo ize. Mo ize mo, inga kaci bora'ize. Bankan sinda mo ize mo a si di, a si dira ka koy nangu fo.